Amiko manokana tsara ny mandeha lavitra satria any alavitra ihany no tena misy vola sady mahita tànana vaovao no mahita karazana asa isan-karazany ary mety ahita vola bebe kokoa noho le eto akaiky eto ihany.